فكر في اللون الأحمر. ما الذي يرتبط به بالنسبة لك؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يذكرني بالورد الأحمر والحب والعواطف الدافئة بيرتبط أيضًا بالخطر مثل إشارات المرور والأخطار كمان يذكرني بالعيد والأجواء السعيدة اللون الأحمر له تأثير قوي في جذب الانتباه وبث الطاقة الإيجابية